<hesitation> nyit nyi kuman ancirita alaeng kasi ni isi siri isiri kepaarku se sapa sea se- se binatang eri kepaar ku nyaku dulu perna waktu kuri pe kimaweng bewea nilabot ow tuanga ilabot ilewo ileloi ilabot ilewo poki nea wianyii sei se leloi te kegagataan seka lewo emene lewu eng sosop neah mategar entempo nyaku timanem vaneli uh sialoong kula si witung vaneli leloi owelei tanuotel kawangko eh eh eh koitu rumembek kerakei wito rumebek ikurang kumou kumiy de yah eh okumaya ki uma seblah kumaya wi opa eh opa eh tuah Sawanga neaku akaah heh wakiuma wean loi lewo ikasaki dei keimenele wuya kei tuan ni ni tua loi sapa sia ohtole puki moke nitu eh sika muntera netolisi mapuntiih ne toleh tea- teale anu soayam <hesitation> mewunu nisia ka sia sime kaluarie em nanuna <hesitation> beweang kuara cung weanisia jadi te kasa mareten jadi kumurah kita ehta- tasumero mokai yulabot pukimai, eh ka yola keih hilelei tiih eh simenekes sarumeiyeh ele nae ilime- lime barung, sana ona <hesitation> pe lola heh memang ona tano sapa e lena omemang lime barwayam faar tuange hime bebe moreen himea domopo waya Mine domo powaya, ikimereng kongo teamo beni keih heh taan si kegagah iweaku niku nir sewa item- item sewa puti taan neh emm elena maselah engkokong na keringtek taan ensumana sasia me muka mi mangku- mangko heh endi kelawangan pokei moke nitu aya heh kurang tamo siah minedomo kayu labotaan wokita sembur namik murah kita tein tin tamou ta medo muyu wulu labot hitu wake sela saketa weala saketei tuh itu wewene siah ka pa tamedo mi apa sapa itu bawang menoimi bawang, woituh tomentalah, tomentalah itu tuwela tungkuang kuwangetiit tude talat lia bulu, tudela wia bulu bawang mea tinomemou tuwela itu eng sumana itu kokong na heh sileloi man sio lewo ka yowisa Seri bisa sumi wosapa heh silini bongo we anu siline bongowem bawang jadi maan korumeten di sapa- sapa isi wonta motuana keitu siwon itu bemeila eh pereke sileloi etiih si kindari ang keter ye rekei siri moloirui nyah imina moali mowe tanu ri sirui kah lilinebongo bawang heh woh sianata ketoroni woilei tanowe <hesitation> ewotelek koka kola engkasela ya jadi heh mujur cina atoangkuwa heh kukasamou moide samemang siri seari nie doh oyah paling kuri mome wawawawaya si witu yah ba siam menero kuman kaan kinaloong kinaloan kumola siwitu jadi tetap kusomo mae sasia aton sasia kawunoan tae kumae kana sapa eh tuang tae melelo lani sea herekei yah setang woh si kei dengkeni jadi eh udah motae ampitsia lewo yah sudah motae tantoro kasi kinae doang kan jadi <hesitation> kum- kumemawa mawa kan terus mana maeh yaeh bi neadokan kwa eh Jadi <hesitation> samisalnya kou kalola eleloi tuanna memang poki net tuah tuah rior sakew lumo se leloi tuanna pukui nea tea pawunuen iwayah lasea tean nea nde tuka nandulu taan niih etaekan ndi mou maloon itu sadulu mungkin yah se woowo fean ku <hesitation> weanona ah peloloon wease leloi jadi tuana taan ih heri moma perlu setuana jadi mapa wel apa wu nula nyaku murah owelah kake reken ndi bisa wunuen nyah <hesitation> karna se binatang ekualewo ijadi waya mola <hesitation> wo o wepalia linea olewo heh wunu numou komalebo uma ampitnihko nitu pokiy netua rior taani di mo pisah jadi sako maka toe leloit tuanna sako meide ayah ipoya pulano tanea bodokmu sandiri tan sa memang itu kitelapa wunuen rior tumodo- tumodong kori maka tuano nisia witu numa musan diri oeh Lengkaki kayo lako di sengaja situ mo atas kokong no woh komina wuleng ngo witu koniang kato keni yah sapa pe ko jadi sako mide seleloi paki telapa wunen sumero ka ampit lomunene rior tumodo- tumodong kori maka tonesea witu umangmo tuana moni tu.